Hati kulugiirra hari nyowe, nkira kusiiba muka nsobola kulubata ninduga nk'omunju ninjya mukinaabiro kunaaba ninduga mukunaabiro ningaruka munju, so ekiro kyoona kuhwaaho nsobola kuba ndubasire nka mailo nk'ikumi. <noise>